Ave, pos hueraparti de sel el pais más bonitu del mundu, se destaca dela su produción cafetera i ganadera. La estoria d'ogañu pahi que tien un jeitu mejol peru el siegru XX hue una cosa revesina conas guerrillas i el narcutráficu. Una cosa orrorosa la que se hormó pallí. Tamién hue'l país ondi arrancó el Simón Bolívar la endependencia dela América española a primerus del siegru XIX.